इमो म्यूजिक, पंक रोक, इडी रोक औँ वैकल्पिक। रोक संगीट के एक उप सैली होगाई छे इस आपन। भावनात्मक अभिवेक्ति के लिए जानल जाएचे इमो सब्। द इमो कार संजक्षित रूप होगाई छे इस पॉप के शुरुवात। के दस्सक के मध्य के अंत में होगाई छे औँ इस सैली के। कुछ ब्रेंड, जीमी, इट, वर्ल्ड दा ग्रेट अप किट्स इहे। सब होगाई छे औँ इस संगीट आत्म निरक्षित होगाई छे।